<hesitation> akopa birthday nenyune petu nekikisicho ko kiarap ang'wani tarik taman ak aeng, kokii koo petut nekipekee <hesitation> ketuitosi kemwoe siget ap mama mamany mamaiis, ko kingo pwanii mokochoroniki kopwanii laakchuki kong'eten narobi kopwa tukul akoi pwa kole imache keraini kipekee am sherehe nepo kokoe kopeshoo naa kokiaratkei anyun. Atil aeng artee arok kesakanwoo kipwoo makatya nyuu mangen iis asakan. Ipwon makatiande lagooki mokochoronik kipekesakani mogochoronik, akeipwoo. Kokii atkinye kokii ki kiasakani iis amuu kimangen kii kenyisiek alak chekichang koo kingo, kopwa anyun mokochoronik chuu kopwani anyuni kepeki keipu po nekaipu ngoroik chepo weriki. Kopa chekaipu kakeipu makatyani kepekeamisye korok kele anyun ongi kipargan eng chepo kogo akaketar anyun keamisyei paas kepee anyun kokoek ngokakitumchoo masoda, mapei ptoo arok kopakewalan akeuno peketau alakis ngoraik kewirta choo kipikiun ko unoe anyun.